E ben, pe redue o succao a cösa ciù òvvia, dimmoghe, a quella de deuviâne o ciù pöco che se peu. Donca se se peu piggiâ magara do cafè sensa succao, do cafè amao. E no stâ à mangiâ di dôsci. E incangio de mangiâ di dôsci, mangiâ ciù tanta fruta. E cöse en coscì. En de cöse sence da fâ.